Pi evitari ca poi 'un attrovu lu libru chi cercu e chi mi servi, prima di mittilli nni la librerìa, li spartissi secunnu li temàtichi. Finutu chissu, accuminciassi a mèttilli nni la librerìa, mittennu chiddi ca pensu ca è diffìcili ca mi sèrvinu, 'n posti àuti unni è chiù diffìcili arrivari. Mentri chiddi ca pensu cunsultari spissu, li mittissi a purtata di manu.